Nah misal gasan hiwan- hiwan nang meulah galianan lah nang pina <hesitation> kada ketuju ketu melihatnya apalagi menjapainya lah, ulun nang pertama ni mungkin biasa haja bagi orang- orang tapi ulun kada ketuju lawan cacing, cacing galang apalagi cacing galang nang- nang ganal apalagi lah nang halus gin kada ketuju pang itu ulun kada ketuju tu soalnya inya menggulat mengguliat ketu nang melihat nang tu kaya apa lah nang kaya <hesitation> rigat ada jua tapi karna apa yo <hesitation> licin- licin ketu na apa <hesitation> kulitnya tu jadi dijapai tu kaya kada nyaman rasa ulun lah imbah tu balum lagi misal sudah diangkatnya begarak- garak ketu nah kan ulun sebujurnya handak katuju manjapai dalam maksud ulun handak jua kawa menjapai gasan <hesitation> mancing membanjur keitu ketu tapi tetap ai kada kawa ketu nah jadi ulun biasanya misal ketu beumpan yang lain misal kaya <hesitation> jangkrik atau apa lah ketu nang lain- lain nah, itu ulun kada ketuju satu mbah tu mungkin jua bagi orang biasa haja tapi ulun kada ketuju tu ya cacak pa dirumah pasti ada cacak dirumah dimana- mana ada cacak ni pasti <hesitation> didinding dimana- mana ai kada usah dirumah ulun masuk hutan gin belalah suah tetamu cacak jua cacak ni misalnya inya <hesitation> apa menempel haja tu kada papa pang tapi misalnya tegugur ke awak tu nah pina langsung tekajut lawan gelianan- gelianan lawan langsung <hesitation> awak ni kaya <laughs> kaya kada nyaman lalu tu pang rasanya kaya mengguliat- mengguliat ketu na. Nya <hesitation> padahal cacak tu kada terlalu licin lawan biasa haja pang kulitnya ya tetap ai ulun gelianan ketu na kada ketuju lawan si cacak tadi imbah tu ulun jua, ulun <hesitation> gelianan biasa nang panjang- panjang nang begerak apa yang menggulat- menggulat ketu pang nang kaya ular ulun lumayan gelianan jua tapi ular tu ulun <hesitation> banyakan kada wani nya pang kaya takutan lawan ular tu gair melihatnya biasanya kalo ular mbah tu ya kaya <hesitation> semacam apa bingarungan keitu kadal- kadalan bingarungan tu ulun <hesitation> lumayan gelianan jua melihat nya <hesitation> tagal itu nya <hesitation> kulitnya tu kan pina sisik nya warna nya pina nyarak tapi kaya keliatan kaya basah- basah ketu kaya kada- kada nyaman tu pang di ini dirasai ketu na ulun itu ja pang lah nang ulun paling gelianan kayanya selain ngitu ulun biasa ja pang lawan hewan.